විඥානය කියන වචනය <hesitation> ඇහෙන කොට <hesitation> මට මතක් වෙන්නේ <hesitation> බෞද්ධ ඉගැන්වීම අනුව <hesitation> කළලයක් වශයෙන් <hesitation> මව් කුසක <hesitation> පිළිසිඳ ගන්නේ <hesitation> විඥානය. ඒ විඥානය තමයි <hesitation> භෞතික ශරීරයක් ඇතුළට <hesitation> ඇතුල් වෙලා <hesitation> මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් විදිහට <hesitation> හට ගන්නේ. ඉතින් <hesitation> මේ භෞතික ශරීරය <hesitation> බෞද්ධ ආගමේ ඉගැන්වීම් පරිදි <hesitation> එක්තරා <hesitation> විඥානයේ නවාතැන් පළක්. එම භෞතික ශරීරයේ <hesitation> ප්‍රාණ ශක්තිය <hesitation> එහෙම නැත්නම් <hesitation> ආයුෂය <hesitation> ඉවර වෙන තැන <hesitation> විඥානය ඒ භෞතික ශරීරයෙන් <hesitation> පිටත් වෙලා <hesitation> තවත් කළලයක <hesitation> හට ගන්නවා. <noise> ඉතින් විඥානය <hesitation> සසරේ <hesitation> එක් එක් ආත්ම භවයන්හි <hesitation> එක එක <hesitation> භෞතික ශරීරයන්වල <hesitation> එක එක මනුෂ්‍ය හෝ <hesitation> තිරිසන් <hesitation> හෝ <hesitation> අනෙකුත් ආත්මයන්හි <hesitation> හට ගන්නවා. විඥානය තමයි <hesitation> හැම තැනකම <hesitation> ගමන් කරන්නේ.